بنت صغيرة، حصلت مفتاح- مفتاح غريب حصلته في الشارع، اكتشفت إن المفتاح يفتح أي باب، بدأت تستخدمه عشان تساعد الناس وتحل مشاكلهم، صارت زي الساحرة الصغير ة إللي عندها مفتاح لكل باب.